Ny kolon-tsaina rosian ndraiky a! Da teña kolontsaina malalaky be; manatantara ny <hesitation> kolon-tsaina rosiany voatahiry amy trañom-boky trañom-boky maro izy manerana izao tontolo izao; fa ny olo ndraiky da tea tia lamôdy, tia manome fanomeza koa izy vao tia mañao somongamonga. <hesitation>